Ny fandikà ny zava-mahadomely manan-daja io zany da mety ho etiky raha toa ka mitariky amin'ny fanavaoza, saingy miteraky fanontania momba ny fidira sy ny vidin'ny fitsaboa ilay amin'ny fiaina.